Si min si 'hiaj ko'ngo nìn' chataj ñan min ruhuâ chuj ki'hiaj 'ngo stîkij chuj, kwenta kuruj kunun chìrà' ta'ní chuj min si nano' chuj 'ngo chaà chun kitàj chuj, ni nga nari' chuj 'ngo chaà chun ta achi'ì chuj ni naran' chuj chin' ta ba maan rasun naran' chuj, sani taaj chuku ni naran' chuj chin' ni nanaj nanaj 'hiaj chukwi chuj stîkij chuj, kwenta kuruj chuj ni kwenta chira' ta'ní chuj si tachumàn nano' chuj a'ngô hiuj u, ni nan bé ke chin' nara' naran' chumàn nej chataj nej, ta ko'ngo chuku aché riñan nanè ta ni naran' chuj chin' ni 'hiaj chukwi chuj ñan ku kunun chuj, ni chira' ta'ní chuj ki'hiaj chuj si min stîkij ta ni stîkij ta rô' ngà tasu chin' 'hiaj chuj, rȇkoj chuj ngà kú tu'ba chuj nikaj chuj baj chuj, chaà koj nej chaà chun si ki'hia bin ñan kitàj chuj ni 'hiaj chukwi chuj ni asíj 'hiaj chukwi chuj, ta rô' bé ta ni uruj xuj chuj ni asíj ta chira' an taní chuj, ruhuâ stîkij ki'hiaj chukwi chuj ta si ta bin 'hiaj chuku chataj, ta ta ri' chuj ñan uruj chuj ni chira' taní chuj.